Hakkille kañun yiyata neɗɗo non. Fay ko mbiyataa neɗɗo ana ŋarɗi koo, ngam saabi hakkille maaɗa. So wanaa ɗun, homo fuu, ɓii aadama mo ƴeewɗaa fuu, a tawan won no njiirataa ɗun. Ngam saabii no hakkille maa oo worri nii. Ko hakkille maa yiyaayi fu, a yiyataa. Walla ko hakkille maa nanngaayi fu, a jaɓataa.